हमर घर में मुख्यतः दु भाषा बोलल जायल। सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी मोर मा और मै सरगुजिया में बात कर थे। और मोर दाऊ और बड़ा भाई छत्तीसगढ़ी में बात कर थे। और ये बोली बोले में अड़बड़ मीठ लगेल।